Mevali smetana tayyorlash juda ham oson. Bu uchun biz idishga smetanani solib, ustidan kerakli mevalarni to'g'rab solib, ularni aralashtirib, ozgina muz qo'shishimiz mumkin. Ko'ribsizki, smetana tayyor, mevali <hesitation> smetana judayam foydali hisoblanadi va uni kundalik ichish tavsiya etiladi.